<hesitation> dito domúŋɛ kpɩnaná ambʋtɛ wáana bíŋá mɛ ŋsɩ sɔrɔníŋɛ tʋrʋ níŋɛ mɛ? Ɛɛin domúŋɛ kpɩnaná bʋrʋnɩŋɛɛ wɛ dɩí ná bɩ ŋsɩbɔɔ mɛɛ dofóníŋɛɛ tɔwá, bʋná yáa áyɔyɔ, gbémá, na adzólenáá fátɔ, bʋná níŋɛ mɔɔ dɩí yála ka ná bɩ ŋsɩbɔɔ mɛɛ dofóó wáana lɔɔ kʋwɛ ka vʋ, bʋ sáa mɛɛ dɩí yála ka ná ŋsɩ bʋná níŋɛ mɛ. Ŋnáa? Too bíɩ ŋsɩ dɩ búti bʋná lɔ róó dɩí yála ka ná bʋná ŋsɩ áláñfʋlʋñba ditoówá, bʋwɛ ŋsɩ kʋdzɔɔ, ŋnáa? Baá yála ka ná bʋná ró, bʋná ró níŋɛ ró yɛ dito níŋɛ tʋtɔ báa tʋ tá báa sáa aŋkɛ mɛ bɔɔ, tá báa sáa aŋkɛ mɛ bɔɔ tʋwɛ sáa-sáaá yá bʋwɛná sáa ká kaámɛɛ baa náa tí. Ŋsɩ áyɔyɔ mɔ, ŋsɩ gbémá, na ŋsɩ adzólená níŋɛ mɔ, bʋná níŋɛ mɔɔ ba táa ná bɩ báa abéeré bɔɔ. Bʋwɛná bíŋá mɛ sáa ká kaámɛɛ bʋʋ líyá <hesitation> lɔ bʋ, bʋ lítɔ sáa mɛ ró yɛ ŋsɩ bɔɔ mɛɛ dofóó wáana gbaagba. Yáa sɩbé, bʋná táa yála dzelée gbaagba gbaagba fɛ límɔ bɔɔ. <hesitation>